Item kied emi ekenode min edi etubim nnyin okono Inñ Item Ini nyemde ndidwọk mmoñ k’utọk Abasi Ini emi nnyin emi nnyin Ikade ukpep mkpo ufuọk mmọñ ema eno Inñ Item ete ke item eke enode mi k’ufim usaña ke arimbud eke ofo adia mfan Abasi siak Abasi edi emi anamde kpukpru ono nnyin ana ete ofo asaña k’usuñ Abasi ọdiọño ke Abasi edi Adibid kpukpru owu, akwañanede kpukpru mkpo arimbud mme ubra Idem, mme ukpono ndem unyene Abasi Iba. ana afo akwañade mme mkpo oro kpukpru enim ekiene Abasi Iyediọñ fin, mmanyuñ nkip Item Itan oro, toño nkayak uwem mmi no Abasi, mmakwaña ata adiwak mkpo emi nkanamde Ini mmekọdiọñọke Abasi mtep nnam mkpo Abasi. Item ọro etubim okonode anwam min. Efubim ufọk Abasi okono Inñ Item oro, Item oro ke nda nda uwem mfin emi. Item oro afam ma ami tutu, Item oro nko ke nno ndito mmi ke ana ete afo asaña k’usuñ Abasi mak Abasi eberede usuñ ono fin siak mmokud mfan Abasi, k’Idem mmi awak tutu.